افضل العيش في عالم خالي من التلوث عشان صحتنا نحافظ على صحتنا ونضمن عدم مرض المجتمع ومرض الناس. بالامراض الخبيثة والامراض الخطيرة. وانه ما تنتشر التشوهات الاجنة لانها هي اصلا هذي الامراض والتشوهات هي سبب من اسباب الفجر.